<hesitation> كنت <hesitation> داخل امتحان نمت في <hesitation> ال- اللجنة لأن كنت مطبق وكنت ب- بنام وأصحى وأنا في اللجنة، أجاوب سؤال وأنام، وأصحى أجاوب اللي بعده.